உணவு உண்ணும் நேரம் முற்றிலும் மனிதர்களின். வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்ப மாறும் சாதாரணமாக. ஒரு மனிதன் தினசரி சுமார் மணி நேரம் நிமிடங்கள். உணவு உண்ணுவதற்கான நேரம் செலவிடுவார். இதற்கு காலை உணவு மதிய உணவு மற்றும் இரவு. உணவு ஆகியவற்றைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் பால். பழங்கள் அல்லது சிறிய நாசிகள் போன்றவற்றையும். சேர்த்துக்கொள்ளலாம் இது ஒரு நாள் முழுவதும் சுமார். முதல் நிமிடங்கள் ஆகும் வாரத்திற்கு இது சுமார். முதல் நிமிடங்களுக்குள் இருக்க முடியும் சில மக்கள். அதிகமாக உணவுக்குச் செலவிடக்கூடும் குறிப்பாக அவர்களின். வாழ்வியலுக்கு ஏற்ப இதில் உணவு விருப்பம். குடும்ப மரபுகள் மற்றும் பணியின்மை காரணமாக. பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.